ס'איז דא א בער וואס הייסט א פאלער בער <hesitation> וואס זיי האבן ליב צו זיין אליין <hesitation> חוץ אין די צייטן וואס ס'איז געמאכט צו האבן קינדער און צו אויפציען די קינדער, די איבריגע צייטן האבן זיי ליב צו זיין אינגאנצען אליין, ס'דא נאך חיות וואס האבן ליב צו זיין אליין <hesitation> א פאלער בער איז איינער פון זיי.